<hesitation> Vidin'ny tômbôbiliny hitako <hesitation> cent s- <hesitation> cent cinquante millions fmg le vaovao <noise> fa le avy niasa izy cinquante millions. <noise>